<hesitation> Magnano akoa gn'agne Japon aloha e zavatra hitantena ame tele da tena hitanao zany indreo fa hoe tena mbola magnaraky e fomban-draza indreo <noise> ary tena olo azo lazaigny mifagno- mifagnaza, da indreo koa moa zany nisy agn'itoa sarimesiky noforonindreo mangà toa sy aiko, ndry Naruto iha, io aby angamba mety agnaty isagne kolosaindreo io gnao.